Iyaro olokkolok e li aseng e manuq engka tomma nissengngi- liassengnge mulle naisseng tegae puangna nasabaq biasanna wita saddanami bawang abbiasanna punnana narekko mattama di kandangna na mulle neng- nangkelinga walapun mabela laona narekko nangkelingani puangna mattama ri kandangna apalagi narekko meloni mangaribi engkai laiq- engkai lari- maegai lari lisu ri onrongna nasaba iyaro manuq e makhluk tommi naulle tommi- engka tommi pakkasiakna meissengngi tegae puangna tegae tania nasaba ri ciptakan tommi pole puang e sipada tommiro taunna mulle na- mulle naisseng tegae manuqna tegae to- pakoto- pakotoniro manuq e mulle naisseng